gott kvöld óalandi og óferjandi er í aðalhlutverki í nýju íslensku leikriti Hans Blær eftir Eirík Örn Norðdahl sem

ógæfunnar frumsýna í Tjarnarbíói í næstu viku við Halla Ólafsdóttur mæltum okkur mót við leikstjóra verksins og

leikskáldið hér í Reykjavík og vestur á Ísafirði

mjög frjálst einhvern veginn það er búið að brenna allar brýr að baki sér viljandi og af talsverðri líka af mikilli heift í garð samfélags sem vildi kannski ekkert æðislega mikið hver er punkturinn með þessu í gær vorum við með rennsli sem fór allt í rugl og við þurftum að spyrja okkur okkur einmitt þessarar spurningar við vorum ósammála um af hverju við værum að gera þetta og hvort við mættum gera þetta

pólitík og fasisma það sló mig þegar ég var að til dæmis konum í forsvari fyrir flokkanna allt sem er öfugt við ímyndina af meirihlutinn af þeim sem eru hægra megin og

í tilverunni ýtir burt þeim sem eru með eitthvað truflandi kyngervi sem þeim finnst sem ógnar

mikil átök þú endar með eina manneskju sem stendur á vígvellinum miðjum og fær hvorki að vera með og verður að takast á við veröldina

það er svo gaman maður fær báðar hliðarnar og veltir þeim

sammála þeim báðum eða á móti

draumurinn er að áhorfandinn fari heim og spyrji hvað finnst þér ertu sammála a eða b að fá viðbrögðin við erum svo mikil tröll í okkur er þetta gert til að

reyna að ganga fram af fólki já og nei hans Blær er náttúrulega vísvitandi að reyna að ganga fram af fólki það er fram af áhorfendum okkur með því að skrifa einhvern texta vitandi að við eigum eftir að segja hann upphátt fyrir framan fólk því það er það erfiða nei

við erum

við séum að fara að varpa risastórri

til að fá viðbrögð

reyndar góð hugmynd þættnum er þá lokið í kvöld á morgun fjöllum við um listahátíðina unglingurinn í Reykjavík sem stendur yfir út þessa viku meira þá veriði sæl sem stendur yfir út þessa viku meira þá veriði sæl

svolítið verið að